Yo ladi sahigna fou nama an dounama, sahigna routou nama bougha bouma an dounama surtout niroma, niri titima mo fé régui fé hanni sahigne parce que nimo yé surtout wonfu kama, wonfu bagha kama, nimo, yé idimo wonfu bagha kama sahigna titane, nima férien sahigna mofo régui ka déti kine ma baghma foune férine sahigna, épi sahigna dani isi isimé witine, sahigne souboutouma fénan, dakatima fénan, sousa tima fénan di gnama kékatini fénan, gnama kékatini doron. Yo la fitani titane sahigne dakatima titane, iwana mo férine, iwana dike ma férine sahigne mofé régui dakati, mofé régui dakati, nimo, nimo férine sahigna hanni dakatima moune fiyé di koligna di modo, horé mo férine sahigna doron, horé horé mo léni mola wi mola dakati, sahigna dakatine déne fénan kikati, ikokou witi mola férine an kourma idé fénan gouwéti wétine wétine ghounou moune nimo kanré ghoune sahigne kikati moune. Mo souboutini- mo souboutini- mo souboutini ni dé fénan mola yike dékdi mo kourma sindiani ni, déne fénan idini fitatini, yomé léni fitatini wo kourma ni kanré ghoune sahigne moune, ni souboutini ni mola yike dékdi wo kourma fitani ni ghounne sahigne si dane fénan, sahigne fitatima di kikatima, déne fénan mo kouksi tini mo saguima, mo léni mo sanguima sighine mola kanré ghoune sahigne ghoune mo dokétini mola yike sanguima saghine. Dé dane fénan, dé dane fénan nimo férine mo tiséléma mo roundoutou mo léni sousé mo tiséléma ma férine ghoune sahigne ghoune mola kognou, mola doké toudou, mo lasi ghoune sahigne ghoune bourou mo régui kafou sousé mo tiséléma, mo sintane mo baghma pourou baghme, <hesitation> pourou baghme sintatima, sousatima, soubouma, ghounné mine la rétini sahigna fou nahama an dounama. Sahigna rotounan naha bouma an dounama son, sahigna rotou naha bouma an dounama, mo fé régui fa an baghma ma férine sahigne. Isahigna dane dékdi mola férine ghi an baghma ma gnata kogoutoune sahigne sousatima di souboutouma. Di dakatima, saghigne dakatima mola yongou di fouye, sousatima di fouye, souboutouma di fouye, surtout souboutouma nirone déma fénan an baghme wo gnata gongoutouni sahigne souboutouma, niro nire gnata férine fou sahigne fouye, sike lo domatigho mo gnata férine mo sahigne fouye, nirome an baghma mo gnata férine sahigne sousouma di souboutouma gongoutoune ni yawo souboutini a bode, adéma dane same, asoubouni a bode, adéma dane same ghounou wa gnata fé parce que koukouma witine an dounama, adéma régui férine kokouma, na soubouni ghoune sahigne ghoune a bode ghounou sahigne ghoune adéma dane same asoubouni mola yike koukouma bédane fo, kokou bane kama tékine, kokouma diady, régui bédane an baghma, mo régui férine kokouma mo kama mo fiyé boukalé nan silé mo siti rotou kokouma, mo fiyé boukalé ghoune gnodiouma la yamo biti kama, bari nima boukalé diki sahigne ghoune wo gongoutounani a baghma no soubounini bodone toudou a baghma, nima boukalé ghounné bigué mo rotou kokouma, la kognatimo, bari nimo kagne fo mo boukalé ghoune niroma wo gnata gongoutouni sahigne sousouma wo soubouni nirone an mbaghma nimo kaye fo mo mo boukalé ghoune mola tibé sighane.